Amin'ny elo an, misy an'ilay tahony hitazomana azy iny aloha, dia misy an'ilay vy misampantsampana iny koa an, mitazona an'ilay lamban'ilay elo hivelatra tsara.